Raha ohatra hoe ilay mitahiry hena, miankina amin'izay zavatra eo am-pelatananao. Matetika raha izahay manokana dia mampiasa "congélateur". Ilay izy raha ohatra hoe "congélation" tsotra, <hesitation> tsy afaka tahirizina hoe ela be firy. Tsy ohatran'ilay <hesitation> ny atao hoe "surgelé". Ireny izany tonga dia hoe <hesitation> any amin'ny maripàna <hesitation> "moins quarante" ireny izany an no ilaina vao afaka hoe tahirizina elaela ilay izy. Raha ohatra tsy manana "congélateur" matetika mampiasa sira sy "salpetre" no mety.